Anre-anre ero biasa e naganggu i nyawa e yanaritu biasa bette-bette we biasa bette lame nasabaq boka na yenaro maderri boka e maderri napake wi tawwe mabbette lame yero boka e maderri se- madeeri mabolonni tapi na napake mopi tawwe mabbette lame yareggi mabbette sanggaraq <noise> sibawa alkoholle alkoholle <hesitation> nasabaq yero alkoholle narekko bungeq le yinung liweq pellana tama tiggerroq e yenaro biasa napammore-more wi tawwe maderri ni aga poso yerona ro maderri nasolangi atie.